Ñy toetsy ny ñ'andro a Singaporo añe: Mafana ñ'nadro ro mando avao, tsy miovaova eo, lafa ñ'andro ro mafana zay e tsy misy ñ'ora, tsy misy ñy tsioky, manahakan'izay ñy hamandoa, mandomando avao, tsy misy tsiotsioky hiaiña ñañy, misy ñ'ora, ora eo ro matetike ro mampitiry ñy fambolea ndrozy añy.